डिशवॉशर एक मशीन होली जैं म बर्तन धोणु होलु। बर्तन अंदर रखदु, फिर पानी और डिटर्जेंट डालदु। मशीन अंदर गर्म पानी छिड़कदु और गंदगी साफ करदु। बाद म साफ पानी स बर्तन धोदी और सुखादु। माणस क समय बचण म मदद करदु।